Ty ilà fanasà lamba rey zany, matetiky zany ty olo kamo hanasa lamba amy tana. Le aleony zany mampiasa masiny rey satria rey malakilaky sady tsy misy asa be fa ajobo anaty masiny ao iaby lamba rey la asia savony avao i da masiny iny avao manasa azy. Malio amizay, fa tonga defa masiny iny avao ro man- migoba azy, ali- malio amizay raha iny lefa m- mampitany avao ro atao azy mpanasa azy iny.